Boh nlogana ni bari, nya logni yining yining ni bari, boh nlogam ni bari nan kammusam, bohnkamam musam, nan bonsibi yamba yanda mu yilagsiniminam amimi bamu ayakam wo shambe ayaka mimi bamu aya nȝumza, nan ъongsibi yamba nan nabi yiger minam a gimi ya kumniminam a gi mu maba nan bongsibi na tah bi bongso gilli ъamu yiri pagni, ъo nmolam mudonari nan log ъo nlogam nan nken magbi wo su tram wo su ngyam, wo suъah yimbi ъahmu aya mi gyasum, boh nmagambiya kwu nan logoh nari kenne nan lissi ban bon’lissan ban nlissan ban, nan lag ghi koho yam, nlagham nwong gibike nan nghabi ngubu nan ngbabi ngubu npunang boh nghanbi ngubu npunan nan peni nwong nbur bamu ya mig yasum boh npenan ya nan ngha biya npunan nan nan nghabiya gilli ъam u tignibiya wo nkinning, wo mikin, wo gare mikim, wo man man nan subbiya ъo wo su kwa, nan kene nan penpwo suntimbirim mu ya lasum ъo npenamya nan subbiya nwong <hesitation> subbiya nwong giming gillah gha ъa’aliya nan kene ntog npunang ъon togam npunang nlumsam mimi nbeghe ntogam npunam ntigam a ba dussumur bisu wo ngyan wo Ntogam npunan muya pagni gilli woyi woyi ъo nmalam a migii, ъo npagam tigni minam kin pagah nan kene nan yunni nwong ngun mu ya pagni poro a migii <hesitation> nwong mu yimbam mu bamma ya pagni nwong lam gilli ъoyi lame gilli, ъo’iya lame na nyaka giri na suyaka nwong ъall kun suya ъll kun. Suya ъallkun a ba yimba sum ъo yimale lam gilli ъo e’yere kinken yuni bi man, ъo yin yunibi man ъo yin yunnibi muga ъo yin yunibi man ъo yin yunnibi muga ъyin yunibi gi soba togsugh, wo debbok, wo man dom nayi tumminam nan ken yunibi nayiyatabam yanda mu ya lamni gilli ri, tebe e’ya nama ъo nyam a ndah ъalgi minamma yirin dobna gyam ni kumura kun lam gilli, yamini gimu ъa turanchi yanama campus ъonkyam a campus yirin waъina ba lam gyam gilli yam yanda munnyeri yanda yirin lamna gyam gilliyam amimi polo toh giti ъom ъommmalam muko nari ъo su mala sum ъo ndobo nliyam gilliri <hesitation> ka fin nli gilliri sal nkwoam kunam wo nkunam nmalam kwong kunan kafinan bon <hesitation> nliyam gilli kin dob <hesitation> minti ъo ndobam gi kya miti lum ъo ndobo mmalam gilliri, gilliri sugle a wuram peeban kwore minam pure gaba ki daya nan kyene nan dussu mur ъo nmalam dussu mur, nmalam koman nmalan shiram, npagam shiram Nbigam muruk nmuram toloh nam npag shiri kya makaranta ъo nlutam a makaranta a nda ъal gi ъo nlutam a nda balgi nan nan kene suya balgi har daga gi kya yamini karfe lu <hesitation> musumogwo-lum ъosu pa ъosu kye sum karfe musu-mwogwo-lum su nying lasum a bamu ya balli gi bosuya bale suya bale suya kenanna har karfe <hesitation> lum saban, ъoh su malasum na sufa, na sufwa su pille na su kya ba ъike a mimi ba nda ba, anrimi ba balgi bari na su gagri gagri wo su lam na nap ag gi ъike na su balgi suya tuglu wuru niman niman niman niman ъo su malasum muko nari, nari nan ningya kam ъo nnighamya nanken dobo nan nono nъall nan nono nъoll <hesitation> turanchi nama thinkin, you think nya dobe nya ъall gau nya pagi mu ya farini gimin yakamata kun pagni, gimu yakamata kin pagni alibi kin pgni gimu yakama mu’im npagkamba gimu yirin pagni mu mu yan a meleri ya wo gimmina a binam yirin kenna kin far <hesitation> ъo yin balla a gimun yin pagni amimi yin balla gau amimi gimu ya yunni adua, yirin ъalla gau a gimi yara yuni tutu <hesitation> a gi kya libi